Oli babé upu miin unja ukaanmé miin uléf, bétébul mafoos: gugool, étuhur, soon siit, guléñun, wanusaan wan ujogulo nutébul ubang to pépé miin guŋaar guléf imbi gubéét do gukééw do buléf babu gubagéén do guléé gagu jaraam guling miin guyiit gujoow. Oli babé upu mé inja ukaan mémé nubéét jaraam guléwo guling guyuho gujoow.